انا صج يعني وايد مستانسة انك قاعد وياي لكن لو سمحت يعني احتاج أ-أركز اكثر لاني قاعدة اشتغل فلو ممكن بس تعطيني شوية وقت وبعدين بنرد نتقابل مرة ثانية